טייערע האטעל און מיין שטאט, וואלט געקאסט בערך פון איינס ביז צוויי טויזנט דאלער א נאכט. יענץ איז גאר, גאר טייער און געשמאקע האטעלס, ס'איז אויפן העכסטן פארנעם. ס'איז א פינעף שטערנדע האטעל. נאך דעם איז דא די ביליגערע האטעל, קען זיין פון הונדערט ביז צוויי הונדערט דאלער א נאכט. ס'איז סתם א בעט ווי צו שלאפן, און נישט צו פענסי.